Äj ntäkmä nä'ijtyaju't plato, nä'ijtu't para este para este tortilla, para ane, nä'ijtu't platu para mi mi salsa, nä'ijtu't plato ondo para äj wi'k'kukota, nä'ijtyaju't este ondota'mpä wa'ku't wa'ku't este meramente wa mpäjku äj nkaldito de pollo y este y jenä wa wa'ku't jete mesu, plato tendido servitzäkpa mas tet'ta'mpä servitzäkpa para äj sopa'kota', äj anenhkota y este mas este ondota'mpä jete't mespa't wi'k'kukota, y este tzye'ta'mpä jete mespa't para para este ti'kota salsa'kota u jejtzye sa kana'kota, y entonces este ntejenä ntze'yajpa't, este mesu'ka'at ntze'päyajpa't todo y wa'ku't anhne'kpayaj, jenyanhkätyi.